اتجيب تيل أو شيش مال تسليك وتخلينو بالبلوعة مال حوض ، وتحاول تدفعو حتى اذا اكو وصخ يندفع - ترجع اتجيب مسدس مال ماي واعمل أعلى سرعة وهمين تخلينو بالبلوعة حتى يدفع الوصخ - واتجيب هاي المنظفات الي موجودي بالسوق هم تستخدما اذا كلش كلش